Do vallira ittugo jamde. Kanjum fu dum jamdi on juttudum je mari hunduko chewdum. be do naftira be mai ngam ittugo jamde ha bandu jamde. himbe vo'inta hite on naftirta.